आम्गेर खुप तरेतरेची झाडा असत जशी की गुलाब, मोगरी, जासवंद, आबोली इत्यादी। मी तेनका साडी सकाळी पाणी घालतय। सांचे एकदा परत पाणी घालतय पण चड घालिनाय जेने करुन तेनच मुल पीड्यार जावक, तर जया तितक्यात गरजे पुरती मी तेनका पाणी घालतय।